Kambiru, kini limang bwiyang yi kangchiyang yina yinag, kambiru nan chi kiyodu ni nwe tamang fiswe titiniyange, ka ne kambiruwenge nangin ta ti, kane kambiruwenge a chi mwang mang chiyewe, a ya dii bukammu a dau kwalan kambuire a kau ware wu chi ka mang chi ta mabu ki̱kwi kiyadu ki dau kulun nibin dine ke chi yan kambire, kambiru chi tiyili, kambiru ki yodu ni, ki yo niru a kiwula, <noise> kambiru kiyodu niki nwe tang chi mun badu mwan tane kini kambiru, mwan chau chi mun badu mwan chade kini kambiru, mwan ma chiya daka mwang made kane kambiru kane kambiruwenge wure medu kayiduko chau tikan chiye? ka ma bwar kangu ni ka yidu ko ka chau tikanchiyang dine kwalan kambire, kambiru kiyo ni ka kau chi ka kadi, niwa a ya kibadu ka ma kiike kane kambiru we kano ka medu ka ma kiikinga? ka kambiru wenge kama kiiku ku ka lam finu kina kurabe ka lande dine kambiru kini kinimu kayo kinu kama kiikiku ka lam fiko kambiru chi tiyili kambiru ni a ne kai nir ki̱n kambiru a kau nan kitum ba bwinnim, ka bwini ane kitumwenge kano niwu ko we ka̱n niya? Ka kambira newe bwi niye yungdu nang kitumwa newe bwi niyag, kambiry kiya yayu n ti kitum yinang ka kitum a newenge naanga tiyang nang tiyangu, ka kambiru a newege nangu ka tintidagu a ya min yi du mi kambiru kulun diyilin, kambiru chi tiyili, kambiru nu ma naang ki̱n a balitu dangti, dangti ni chu ti̱mi ki̱n ni ma ka bwesimmu ka̱g ma kikuki̱n ni ta̱ng chabtitu ni chaditu ki̱n nima ka tittule chiye kini kambiru, kambiru dii ka mi badu ma cha chiye ka mini ki kambire ma chau chi ma bang ur minu ki bade, kambiru kayodu yamag tane chita bwa kutan, chitu nong newenga kim we bunnitu mang yikadu ki̱ni kambiru yama ta̱nedu dinb n yim kambiru ka niyu ka ne kambiru wenge kanodu mam madu yire mangma ti̱chiki̱te ka mami bwar n tat taki̱dayu we kangu ka ke kambire neman madu, luge wumin dodo bwiye ka n ke kambire a ne ma madu, kini kaang niya swe yaang kang ke kambire ni ka fwadu we bwa a kumine kini lam fiya, kambiru ki̱ ma nanangu nabweng kang ne kambiruwenge ni a ne yi fi n ti fi ane kambiru wenge ane ware niika yo nurkini ka yidu ko ki̱ swe limange, kambiru chi tiyili, a mwintuwe ka nan wuleniye wu kwama wub kini di twenbwinu kini di twenbwi dudu kina mubne a mwintuwe ka bwub kambiru, kambiru. Ni ma naang kwamangin, kambiru, ka yikang finuwu wunmwan kurabu ka yade kambiru a ne chita mabituwe, kambiru ka mwan madu dandane kamedu ka kainu kamedu ka yo na ware wu mun mwan babbe, aya kambiru ki yodu ni ki̱ kak chi tiyili, yini chi kambiru kayodu ne mwa kak chi tiyili ki̱ne, taki̱da Kwama a fwa kini dukan, ko niwu ka mila kambire kakkimin chiwu fwakware ka yang chakku kila a durki̱ne, ka kambiru nang warewu n fwakware kiya du ki chak kila a durni ne, kano ni ka bub kambiru a ki̱k wule baleng, mi yidimi kambiru a kadakan ni ka baddu a wure wa kadakane, ni ka bab kambiru, n ke dine man machitu ma mabi ki̱kwi mwan badu kini dukan mwun mwan kuni kini dukan mun kwama ninu, ka mwan ya chure niye ka mwan da̱u tikangchi mwang fekide ka chi mun mang kini dukan mune mwan tanu, mwan fekidu dine ke yang kambire dine ke beng bau chi mun badu mwan made a ya ka mun mwan yotibu nir we yikote n dau kambiru mwi ma mwan bwilange, n dau kambiru mwin mwan kayi tikanchiyne a yung ma babu kambiru ka makanu a yung kambiru ane kadu kini ki̱kwi we fiswe mo wa tiniye nibu nabwen dii a no yada kau chi tiyili. Dine ya kambire, kang chiya yimbu balangu kamagdu kini kabiragu, a dau kambiru wa ya ki bau natibuki yo ya ki bau natibe a ngaban ti burangi buranga a kai a chiu kambiru didu kina no ka chadedu kang nwen tamangu a bwa dau kambiruwe, kambiru kigang a maka niwa file, gigange a maka bu a ya kambiru no ka chadu, ka do loko ko maka kuu ka dang chi kuu ki bade, a yabe yo kwama a nikin dukan kina ya kambire no ka maka kuu kin ko ke ka a ya tikanchiwe fiko, yong a dau ki rikang durki̱ a dau ki bau natibu a dau ki man chi nir kina ke ka madi ka kwama we kinwe tamang tichitange ka kwama nwebu tamag tichikitang, kang kina dau a yo we nir kinu yikong ke kina babu kaan ka madu kaangu kwama ka nwe tamange kambir dudu a tau kina wuba cha̱katucha̱kateng a ya mar, a yika a du kambirduduwe, mi fwaduwe fi kini dukan ka ni ka ya kambiru ane ka ma nanang kin kambiru wo ware wa daka ne kiyungdu, kano du ya ki kambiru didang a maka kin a wurei kambiru chi tiyili, tang dakang nan wule niye ka ngau kuye kini kambiru we di tile birkee nan chittu ka yuu niye we tikantichitu ki kwal ni wuka yo tu ka mun ne kubbu wenwe mwan da̱ kambiru yamwan ta̱ne tikanchikin. Dine ken be yan n yuu lomo ki̱n, dine ken beya chau ken beya yuu tikuritu aya ka kambiru, ane we kanmwang kangu mwang ya yayu mwa ba tikangchi ki̱n mwan yadu mwan danwe chi kinange kono du chi tiyilitu be ya ni kikile balang se mwan kunu yama badu babbe kono kun yan kutu chitu we fi niba mur mine kang mi mwa newe kini kubuwang kanodu mwa tane du wureni a ne ware mwan taninde we dine ne kambiruwe, kama mabu dandane ka mwan tibu mwan danbu tewuduwe, nirmunu ka kayadu dine kambir didu mwan yabin didu mwan yabun dudu a bung a kai min nir a bung a kau mwan nwebu yinang ka mun niyang ar bika mu kiyidu ko kano a ma yire kwama muk ki̱n a be kini ki̱n beku nweka riye yina ka yange wano dakabu ka kaddi yikonge min fwaduwe fi kini dukun mi kambiru kaan yange, ma chiya dakakin wu kawuleniye ka nwe tamange madi chi kaddu wuka ni ka tunikin ka wukani ka deddi yanang chi mum ma tu, alenge dine n kur min ma sweye ka mini beti kubti we bwimiyang n me n mun lo ki̱n ale n dadu we mure ka min no ne kambiru wenwe ma mun lo we, wureniye kambiru ayo du n kun n yaka kiiku n yamma kiikiku n kiiye n ni kambir yinu nama dwi n ma kiikiku ka min no newe kinin kubuwe. N we chiya a yo dii ma kam chi ma chi kambiye, kano ne kambiruwe kanodu no mang medu mang kudu ya? kan mang dau mi kambir didu a neka kammi tikanchi titu kammi chima kukin dure, ka kammi chi mang rikang dur mine, kammi chitu mang mang chiyan ma bitangu n dau n yo we ware wu mang nangang ki̱ne nangang ki̱ne we daidai chaaki ki n min kinangu ti ying kiku min kinangu yida yida yida yida yo lime kwama swetuwe murenge a yo n ya belomi we mure a yo mu bub bwesimmu we mure n ya yayu n ti chi we mure a yo yan ma kiiki we mure a yo diu n le fantiyu dangti dangti, ma medu man ma tikangchi titi wukani nibu kurabu ka maditu dine wule yo yikong dine kambiru a bung, n ya changu kambiru, a bung a ya fwera, kambiru a bung a ya kasang kasantu niwu ki chau tamange n ke ka min niwu ki dagiye a nwe tamang kan nan tiyag mi fwadu yangu ka wu ka ni wu kidon wu ki nwe chi mi fwade ki yindu ko kambiru ka kine kiyodu ni kima chiya a daka ni, ki̱n ku yindu ko niya ke ka nanang kini kambiru we baleng a dakanange ki nwe tai kwamye ki dau kambiru ki tundu we bale a dakanang ka tummi daange a tunbuwe bwila dine tunki kambiran we bwila kini kan ma fwawe dii swanga suwe, ni a dau ti̱tinikai a yo a kakku ko ki̱n kini kambiru ka chau ti̱tinitu. Kano diwu wenga, a yikana du kambiru kuteng niwa yiko kanbiru neka ma funi ne ka ma chi kama kaya n yi ki̱ne kigangu a dau kambiru, a ma fural kinu, a bau chi ka maka kine ki̱n ka tan chiya a yoyonge, di chi a kwali kine a daba mii a wuwe dikan kambir kan kina baba chun time chi kina chuwe gigang mi chakidu ka wukane yo bege beka chakidu ka tane chi ko maka kina kake tichitiwu kwang kani a newe kini kambire ne ware mwang mande we min yidu we fi mi kambiru, kanbiru chi tiliyi a dakabu nika ma tikali kin ditinu diu a yo kambiru we kakiku ko ni bau kanbiru ay ka mwan bau kambire kano nika bau kambiru we ware wa daka ba? a dakin nika bau kambiru yinang kwama fwa ko ni bandanga? ka dakan mwan badu kini ware wu n fakware kiyung nibu ko ya bamina? wuni niba yun kimine ku yaya kau dur nin a yaya bekini ni dine ka yan kambire ka no kidum kambirim bibu nan iri ni bada? iri kambirewu n ke iri ni bade iri kambir ni bade ni bau kambir didu kabe du a ware limlime ni bau kambir didu ka be ware wa dakane a ni ka ki wii kini mun dine kambir munu mwan yane we ane ni ka ngau bewure kini mun dine kambiru didu mwan yaneye ka wule niye ka mwang ni kimin kilimange ka mwan ta̱ng kimin tikan chiye ka mwang tikan chi kine. Kikuradu ko kambir yininu, kwama yo kimin delaku kambiri yininu, kwama yo kimin delaku niwe lokiletu finu kwama ninin bwesim, bwesimimu tebu chimu kan a ya kubti we bwiyang, a ma chimin kiku yo ma chimi kike waka a be a be dang fine nibu ki man kike, we dikududa lo kitule finunu a dang a do a muttu kida a do fi we mure kini kaan daka nang kitulengu nin nu ri kini furi mwamwenu dine wuriniye kambira be kini yiko yo tekina swu bwe wu yo tekina ye bwewu a maka bwewe a ni bwe bwe wu chwanku, a ni kasa ti ka swen na titiniye ar ya lanta di a be machi ti kutulengi kwang kaya du muretee ni yim yo maa, a yung kasan a be kini yikotu kutengu kasan a be kinang kambir a ma naang we fi, kan ke kambire kano naang niba be manimin a lo kitulengu wure ka be kin manimindu ni, nwe tamangu yinang yinang dine naang kiku fwanin ka buge nine ka bwenine kika be be ki madu yinu kitulengu kwang, a nwe tamang ka wule niye kitidu kini nur kini din ki wa twabaku dine niu dine n kin a mub kanbititu bwesim bibu a kuta̱ngimu ka ya ki̱kiku we fiko, bwesim biba kuta̱ngimu miya chi we fiko, bwesim biba kutengimu beka ngau kwiye kin ko nin ni ri kiikiku a fi diu n kau chimang kabe ka mang kau sele we tumbube kakau sele we wuka fiya dine kasantu min ni kini nan fi man yan kasan ti̱te a yung kambiru kini kikwi. Ni nwe tamang kambirag yi kang chiyang dine kima nimin naangu a dakanang, yinu we fi min fwadu mi kanbiru kiyodu ni ki kadu kini chi delaki we kaku nibangu bikam bwesim nim we lokule fine n kwama n chakchi n kwama maka chi n kwama du chimin limang bwiyana a ni chi tikuritu kini kambir a be wuba dwibitu we lo kitule no ninwe riye mwe mwe kini nu riye bau finu nan non mwenge ki ma nimin kutang gigangu kutana a be kido we mure we binu niya bwibitu kambiru a ma naang kiku a chake mwe we nir ki̱tinu daano mwe damininu wure no yim feredi nibu be ki swaka nimin tim bibu kiyidu koyiko ne mwe we tim bibu kiyidu ko ne mweye yina lanta di kigangu ni no mwe n sii chattu ki̱n ni twau kuluni ki̱n nin- si- nim- nin ma ka titile chitu nan madu kini mwe mwe kigangu niya we lokutile wureni a chake mwe we nir kituni a bwesinnimin a be chakki nimine mwe a be chakku mwe we nir ki̱ti̱n chakke n wureni a da kambir china a chake ki̱n a ying kani kini kambire kambir chi tiyili kani kini kambire a yung kambir didu kani ka ma naang kina ware wa dakane a lo n ti nibu kwang ka buu kani kano ko a chi tiyilitu a tuwa a benimine bwesim bibu nima chimin twabaku n kwama ka ti chimin kakku dine chakku nimine mwe. Niyadu nin noduwe mure nibu nabwe a no kikira winiyu ki bau mwe a yaba kigangu a bau mwe niba chake mwe ka nang wule niye kinodu kanang wule niye ki nwe tamang kangu, n kur we yikayu fanti yiyu chi a mwe fere di chima a kuran a twaba nimin tin kini kan nin dadu we diya kanangu, ko kanangu nang madi yire nang ya mwe yinu Kwama nwe kiku wiyang nang ar gigang nan kuyabu ni yi ko yo diya kun ma yikaiyu fanti a tibu yadu didi, kaan Kwama we wu a fwe kuko wu a yo mwe we nir kitinin yina yoko naan ya wukani ka ma dukan ka ya dukanu ka ya kambiru beka chake mwe nin ma twabaku buniyangu kini niru diin ai kwama kwama we diyewu ku nwe nine, ka yodu we nir niwu beka sudu ka wuba nimine bwibitu ke nin ya nin no mwe wu mwe nenag nodu kane kambir wenge, n ti we yam bibu min fwadim bibu kini dukan we lo kitule mi kambiru kan kwama yo mun naba kitule n ya kambire, ma naang kini kambiru kini kaang kitule ka nwe taman mang ka mwa ya kambire beng kini chi kitule tamang kange amma niwa ya kambiru a be ki̱n a be, be kini be kini bwilang ki̱n we lokutile n ya kambiru n be, ben kini chita mabu kikwi we lokitule kano kitule ka mwe tamanga bwale ko kambiru didu a maka chiye a yung kambir didu a maka bu chi kanbir didu a bebu kini tikan chi dine ka bedu kini muke a ya. A beng kini kayaku, min yalo kini dukan miyal ngau kikure we nibu bnibu kini kambiru a dau kambiru ki mana kilasimu kwattun, man yibu mi yilang min yal chinu yale tima bwa kwalange kambiru tin yi kininu tibe ti yuu nibu kun niwu kibau makake ti makan yin kin, niwu kibadu ka yika kiike ni makan ni a kuruwe ko se bwe n wukin kani ya bwe win wu niya tungi kini kambiru a ma kiike, a ne beka ma chitu a fi wiin kama chitu dine kuu kitule kwan ka nwe tamang kama chitu dine nibu kono n nibu nibu ka buweda kakim beka ya yam bibu we tumu a ya ka ni yikochi chini kine kambiru chini kininu ni nwe tamangang diwin ne ni ma chi nibu, beka kurni kine ki yungdu tichitu wu yani twiyadu kwako neni nwe tamang kan twabaku mang ti fwaku mangu ti diyalu min madinumi kambiru n kwama mabe, niwu n kwama ni ki̱n kambire a ke a ma naang ki̱n yinangu kitule nwe tamange a ma naang kin yina n kwama ka nwe tamang kange a ma naang ki̱n yinangu kono kutengu kina newegu nibu ka weeru ko kambir yininu, a kambi kini kikwi dine niba ma naang ki̱n niba chau we mure, niba no we mure, bwesim a ya kiiki we wure, bibu ki bau chakku kakakam a chau we mure bibu ki bab makake a maka we mure kambira yo. Ar tilusani, niba makani kin kambir a yo ar bibu, n chi a no chi ka chade a yabu dine kambiru didu, a be yo bekamu kigang a kung ko kau chiya kabi kambiru kuma makaki, kambiru chi tiyili a ya ni a dau ki ma bwila kine nan fi kambiru a neko makan nine, kambiru ki medu ku yikadu kini ka wubanu yaka yonedu we finuwu a mun mwan kurabu yaka yong mune ka tantin n mun n ni dur munu mwi mwang mang chiya daabi, a ya ka ni duru n biu chiya di tewuduwe mwi ai tewuduwe makai kini kang ma naang kini kabiru ke n nwe tamang fi swe titiniyang, kini kaan ma ma kambiru ke n nwe tamangu ke nibi bibu kidon n ti mini mu a yintin ka ga nibu ki ma tikan chiye kambir didu kama naang n kang chiyang kuma ka nan wule niye ka nwe tamang kang kigang nang tiyang niyang swe nangayang kan di ma min di fwange kano, n ke kambire no nin swedu we finu ni swedu we finu yire niwa a be mub fiye kina mabe a mu fi dine ke a yuu bin kinu kano newenge kano no nima yiko chitu nimadu gigang dine nin swe da fire nine fwa yamu we yinge, n kwama mabe a rikakin a ni kin fweran a a niki̱n kasan ya kambiru a be mu fi yananga yang yinu diiwu diye be chung we mure, ni fwa yi kitule yi kan chiyang, ka nan wule niye kingau kwiye dine yiko wu ki fwa de wule be kini yeete a ka kambiru, ka ke kambire ka mub fi wuriye ka ke kambire nin medu yire beni gabadu we fi ni ko chinu ni be nin ma tikan chiye so n madiyal we fi kini dukanu. Min yidu mi kani a ya kambire, kambiru chi tiyili kambiru yina kitum we bwiniyu, kaa ne kitum we bwiniye a mwintuwe n nan tiyang ka ne kambiruwe ku ki kite naange ka ti du ane ka ya yoyo nang kangu kambiru weminangu mu kurami ka ni a ya kambire ni ma naangi kin yinanga dakanag dine Kwama a nwe tamang chirengu ke nana wule niye Yying chita a dakanitu, yinu kambiru kani kilan balanga buntikange dikwal kwamanu a fwa yamu kini dukan ko ni wu kinide ka yadu niwa a nibe a neka yadu ka mun kadu mun nidu kini niri diine niwa ni kini nir diine ka yadu a yung naba nike nan naba yeki kamun tau kulin muni kiring mwan babu mwani wuka niye mwan medu yire mwan ya chiye, a ne mwan ya chi dikwal kwamanu a yungni ko ni kau nibu bibu kani wukani tikanchim, ka niba ne yinangu mun mwan yimin a liminagu kananchi mun badu nibu maminde so? mu ni kung nan ma bikam nibu min tinu ka chi mun badu nibu kan man minde n ku a lelenge mumin ni durmunu ni ti yimwiyu kun yaang ma waka nimin, kan ma waka ni mine n kwama ka delanu ka ma waka ni mine n kwama nwe tamang mwan a ya ka mu kuradu mwi nibuka madi ying yinu yo muni kine mwan webu maben yinu mwang a ying mu fwa nibu min ko wule yinu tikwalitu ni baditu kaya yayu bwale. Min ma diyalu we finu, n chii ni kibadu nibu ka ma kiminde, n kin a kun a mwe a nang ma nibu mindu ka kin a kun a mwe ki ma nibu minde kiyung du ni mwe tamang ki yungdu fi swe chire kau fi swe wu yile, ki yungdu timu ka dadu limang a ya ka di ni a babu fi swe limange ka dau kambir kinu yaka mike tikanchi titu be kai bunnu kwangtu, wu ke chi ni kuradu we nire, n ke chi a no dakan ka made a ya we bubu n chi, a ya kambirumu dii bukambu nibu a kun ki maka kumbi wule yo kima kumbite a dau kambir chinu yono maka nibe kila ya dab a yo nibu kimang tikulani a yo nibu ki ma chiya dabe, kima chiya dabi tichituwa a lenga a lebu kambiru ka ledu ka niya a yange mwan wuba tikan chi ti, ka wuni a be kuwe ka weru a ka nweti tamang kangi a ya di bikamu tikurata a machimin yi leng, tikurata a machimin yi bayim, yaka da kambiru beka kere bikam nibu mudu ka bwesim kifibtime ko ya ya ma yinu ying ko yaya wu ying ko ya ya kai wu ko ya ya ma chiya dabi kano yetu a di lenga, min yidu we fimi yetu alebu, n ke warewu no dakan kani ma naang kini kambire ni wande wu ke ware wu niba no yalni kini dukan ko mwan ne tamang yire ka ya kambire, yinu yire kang mun nwedagu nang chita yo mang chire kini dukan Mi kani aya kambiru kama chi titu a dai, kama chi titu, a leleye ka kadu kini ki̱kwi yinang yinang kani ka ma chiya a lebe a ne kikwiwe dine kwalan ki̱kiwiye wa newege ki bungdu ni a ne machi, ki bungdu niba a dang bu ni kini kisiyang, ki bungdu kono mwan le bwale nibu ki yungani be wure ka nibu ki yungani kimi bewure diye we ka leda to min tiduwe fi min yidu mi a dakabu ka kadu yiko kambiru chi tiyili kanang wule niye ki nwe tamang kang ka nau wuleniye ka chadu ka namg wule niye ka ma nang kin ka nang wule niye ka dadu ka tungdu we fantiyu n kina ne landu kambiru ka ledu kanan file kigang mina lo kitule kabiru ka min ni kine man tundu nibu ka tamiye chita lo kambe ka kambiru min kine mang tungdu nibu ka ten miye chita kina a- a- a a kita bwa a finu mun ma yibu fi nibu ka yade, dine wule yo yikonge dine kambirumu kinine, ane kambirwe neman medu mang madu yiko n fwadu kinin dukan mi kambiru chi tiyili kambiru ale ka ni kine kima chi nur a ke ka made ka tantin mun ma chi kwama ki nwe tamange n kwama ki nwe tamang mun mi nwe taman dine chitu mun madittu, n tewuduwe wa deye ki nwe kwan, ki swanu ki yidi ko a niwu kima yayu wu wile a niwu we ki tum kambir ki̱ne we balanga dakanang ka tumun dangu min fwadu ki̱ni dukan kambiru a le ni ka naang ki̱n, a le ni ka tidu ki̱n.